Ashin ta sa osa nho ba ta shin inceyi kwo osa inkwo zhin kwa da mi in mi ye ma ta shin, in kwo nu zhin chrisimasi sa, osa in aboma yesu, in sa yii kwo mi ge bho hny hnyi osa nnabo mawo ncheyi abo mwa byegye nbabho ku zhin, boho mwa byegye nbha bo ku falu, kwo ye lakwo la in ayin so pa gomnati nkwo bwigyi ce azhin a dakwo ntukwo tu gena yesu mamwyi kwo zhin onbho hin hin nu nzho zoho yi kpe kwoye, atnaviyi n atnaviyi yi, ho kpeye toho kpeyen hozhin nyasnayi to ho zhin yha sna yin, hoi lafiyayi to hoi in lafiyayi ndai oyan in ayi kwo ge chrisimasi kwo chrisimati, kwo christmas she ye ba yi kwo nwuyin inkwo na zhi ma snu snu osa dnagbma yi yan. Ingye she ma dna yin mi zhi zanu woku ba, bah amah mito bwa kpa ngye gomantu nyan miyi nma bwa filo in gyii insa yiyi she a ye a zhi, chrisimasi oyan yi in ma nu kwo yin ozonun, shahmanu owey nu kwo gyi yi na kwo yi ku zhi apyi osa inkwo ku zhi apyi ayi ba nya abho mada vnaya ma mi Mi bah bwa agbmada ma nya in a za yi vnaya, so in sayiyi bozhi kwa dami aba inmizhin ma ye ma zhikwo dna, mizhi ma ye mazhi kwo dana in ma yi intu ngena she abeh mami miyi kpegeyi chirisimas gai chi ya mito faba miyi zhikwo dna inzhidon ma kpe kwo kwo dabmalon kwo kwo to dagbmalon, mi bwa kwo zhin dna in mayi na da kuma she mi boh zhin ma zhi kwo dna in ma yi mai mawa agbma dami mwa ntuge omazaje, nbah bwiyayi ba ku zhi a yangyi nha gyi nguha chyi yaho abunu, yan sni sni nu alo she hoi ye ha zhi apma inchei inwu ha zhi, osayi aboh nukwoyi zhi ba bwa insa yiyi, ama she mi bei ya mi dna nyin aye shita chei ata, ma cige mba cige miyi bwa aye ngu awo chei yinmwa yinmwa she oza zhin wa kpeye yin yin kwa wu ge hola kpe yagyigyi yin aka omibwigyi she mabe mi kpe geyi aye nguwawo cheyi gu nyimwa nyi mwa ma ya kwo kpeye boyi nkwonu kwo zhi onboh manayi nu nkwo kamata zaho zaho yi wazhi inwuna wa zhi chrisimasi yi in mida yan wye gye chrisimas kwo zhi agbmada san nu kwo zhi ashinta sanu in mida kwo zhi kwo zhimi, kwo zhi agbmada sa ashinta sa. Osa inyi zhi la oyi dada tu inwo dna insheyi, osa inyi zhi ya pa wo bo ntuge na abo mawo inyin pye ye yinu ntugena ala holo bayi kwo ge bai de kwo mi chi ge bai de to she ayi kwo lo nuyi to yesu nya nkwo nu nu, okwoi nkwo nu kwo wu logu zaho zaho yi yau to nkala lo nsnu ngye kwon, zaho zaho yi nya to inagbmadayi lon ngye kwon she mi dna inaye mi zhin ma zhin bai a abwa wo inmi fiwanu, abwawo kpekni in mi zhi, ato zo znugunlo in mi zhin, ato zo znu gnu lon inzhin, ama yesu nya da owo bai de inkwo nu awolo nmi fiwa, awolo nmi zhin, awo lo inmizhi in mikni nigeria gabadaye vnayan nkni ina ayi pata ingena ala yesu ah inwo mama apakwo bolo, an ge kwo gomnati yi ma kwa wutuga, kwa snu snu ga zaho zaho yi wa lo wo fuwa wa ta shin, wa sa bwa nwo yaliyi wa sa bwa in azayi in mwabegye, ina abayi wagye wo la shekwoyi laa la tu zhin ina aza yi aza inba toi nigai chiya gaba in wo ho ba gye ba zhi ba zhi kwo ma dai dai, ho ba ga ba zhi ba zhi inwu na bai da gbma intugena chrisimas kwo to zhi za kna yi yan nun Intukwo tu ge inhakwye yesu wa gna yi ge na wo to bye in aza ba to laifi lonu, wa bye in na laifi da bo nu, oza in wo in lafiyayi ma zhi walo asibiti ah ah sei oza in wo to in lafiyayin owonu lo asibiti, okwo nu wu loge yesi wa bye in yi boh nu oyi inyi zhi adoknunugbyiyi yin, oyi in ya boh da to knuchelo, oyi in ye zha zha to knu chelo wo bye in yi na, so osa inkwola si in kwo wu ge amawo, kwo zhin obonu in yi ba da gbma ko zhin oboh nu inabada yi mwa, miku abo zhi inmwa begye inkwo nu zhi miyi da gbma mi chi inge obo kmisnu yi mizhin fa yina ayan yi ku zhi apyi insa yiyi adam, nge ayan yin in shekwo yi atuma albalika in cheyi nyeye, kwola zhi apyi in lafiyayi madagbma miyi gye, mi gye mi yi dna in na za in ba wye wye yi lo, mi gye miyin in dna ina za in ba milo ba ku kala bai gye a gna na, miyi to gye omi zado ho ntu inasibit, atarasa da ama inkwo pya to snu mi lpan, so kwo nu zhin in sa yi kwo nu okwo nu zhin osa dna gbma yi sa, okwo nu zhi ashinta dna gbma yi, okwo nu zhin oboh hyi hyi yau in mi ra yi wa, okwo nu zhi obo in mita mi ma zo kwo da vna yan intu inge osa dna gbma yinu okpo inge she agbma da la oshin duwi Kwa zhin wu na kwa sa kwo yin ya in na abyiyi yi chrisimas kwa zhi kwa wu mi lonu, chrisimas kwo zhi kwa ye ma da kwo agbma in mwa, in kwo yin che kwa da ma gbma in mwa, ya daje agbma in mwa, in tun inge she yi bo fin in church chrisimas sa vnaya ko obyi ma kwo ayi i pata kwo yinpyu yi nu kwo osenu awo kwo kwo yan lo in kwo bwa yi, kwo ashe wy in ho shin saba hoi gyi ba yi in ha gyi ba hoba gye ba kakayi lo, ozhe in ho zhin ha sni kwo yi in ha sni kwo ho bagye kwo ka ka yi lo, oshni sabalo hoi gyi abu she ho ba mi dna in hotel, oshni sa ba lo ho gyi be she ho ba myi ha gyi dna, ama wyi yi ho gye cheyin ba ka ka yi lo nlu ge nu yin pye kwo nu shekwo nu ga inwo yin yi, okwo kpe kpe ma kwo ka ka yi lo, okwo zozo ma kwo kaka yi lo, okwo wowo ma kwo kakayi lo chenu zhi mici ge yinpyeyi kwo nu miko kni ma zhin wuna, ma da gbma dai dai, mi ko kny ma tazhin she mi bha miy, yipye yi mikwo nu mi kwo kny ma zhin mi shekwoyi suja da she mi bha miyi intu ngena okwo pya kwa bwa yin gbmayin nu in ye inkwo la duya ko la duya, amula lo ina zhin aku ayi pye yi in gnu aba in gna ata ama chrisimas in bwa hn kwo da bwa hn lo yi pye yi gbmayin nu, omagbma da sa oma shin ta sa Bo ho bo ho yi vnana dna in sa yi kwo lo in sa yi nu, so omi mi to bho hoi lo machi inge ma zhin ma ta shin in sa yi yin ko ma zhi ma da gbmo in sa yi yin sai sa yinu bwa hn, in christmas dabo nu zoho zoho yi kpokwo yelo zoho zoho yi kwoi shi lo ba sai a zhin announcement <hesitation> bo yan gni ge kwo ah zhin kwo in na ye kwo kwo yi pye yi pma tuta lo oyedo kwo bo mu she a je kwo zhi naye kwo kwo yin pye yi pma tulo inkwo bonu, kni yi nu ba zhna to ma ko nu dna myi da gbma ma, mhu dna lo n adini yi nu inba la shekwo yi ye tu in chrismas sa yi yii, so kwo zhin obonu in mi ba da gbma dai dai, kwo zhi obonu in mi ba sa shekowyi ami dai da ma chi wo ge magode mwa in tukwo abo dna gbma yi in wa zhi in ye yi nyi, kwo zho zhi bonu in mi ba sa-wami in tugena ayin vnaya zaho zaho yi yadalo ge abo lawo ma dna sa yi oza nu wa bye ayin wo fi tu in znu du in ya laifi bo ar wo ga mwa mwa so ko zhin obonu Nba sawami in wyi yi hi, zoho zoho yi ta lo bwahon in wyi yi hi a fi lo na pyi adagbma agyi ayan gyi ah knua gna na aknu zhi ah nya nya, agbmada inba lo wyi yi mc to lo in wyi yin ama abha nya bwa zhi lo ah nya nya, ah nya nya abyi chewi chewi aba gye zaho zaho yilo n nwo ajei kpe azadna gbma nba bwu gyi che ho ba ge za o nwa je kpe, azoho ba shi ankwo, azoho nu ba kpe nna ta kpe aba nba boi sin nba bya byta bo, oba gye ge ai zaye bo bwaje ye n na, a ma n wyiyi zaho zaho yi azhin a gye wo, wo bya bya yi ntugena zaho zaho yi la wo yin zha ba, n tukwo tu ge na kwo zhin nyi pye yi nu n zoho yi zhin wa ga kwo mwa mwa abo ma yesu n sayi nu, kwo zhi obor nu n miba miyin zhaba n wyi yi yi, kwo zhi bonu n za wa wo nyi ga ntukwo tu nshe kwoyibo, n wyi hi yi nu n zaho zaho yi taye gyi churchin, aza gyi church n na yin pye yi mwa be gyi n na ldiwyi yi mwa be gye ama ba ta ta ba ba gyi in wyi yi da yin ntugena yif ye yi dna gbma yi nu nkwo yi, obo mi ba myi ma da tu kwo tukwo nu nun chrisimas nu zhin omi yipye yi ashin ta dna gbma yi